पहले दाल चावल क कुकर म लगादु। साथ म झटपट सब्जी, जैसाकु आलू भुजिया या पनीर बना सकदु। सलाद और पापड़ तुरन्त तैयार होलु। मीठा म फल काटदु। पहाड़ी शैली म तड़का दाल म डालदु त स्वाद बढ़ालु।